E indi yam katumiran di kana yi miyara jye fano, ngap kwadi jye fano do atawan dum sakadum, beloi dum be aninia, behakirin dum. Amman di yam jye urtara diga pampo do, kodume wa wan nasta unruko kodum.